Ilay fomba ahafahantsika mampifandanja ny asantsika sy ny fiainantsika manokana amin'izao tontolo mivoatra haingana be amin'ny ankehitriny izao raha ny hevitro aloha de tsara hoe mametraka fandaharam-potoana tsara mihitsy ianao hoe amin'ity fotoana ity izaho miasa ary amin'ity fotoana ity izaho no miala sasatra, dikan'izay rehefa miala sasatra ianao de tokony tsy hieritreritra asa mihitsy.